Zah tsy mizaha mail isanandro fô mety hoe in-dre mandeha agnatiny roa andro na telo andro ake <hesitation> izy fa arakaraka ndreka izy koà ndreka efa misy message tônga hoe zahavo mail de ndraindray isaka lera araika na roa lera karan'igny tsy mentsy mizaha mail koà misy dossier na misy raha tsy mentsy ambesagna.